Lemsəre gawni təy a naru gbənarə a wawəwan kirlə dikə təy eni rəm ay ən bə are rəka tidi nəka e gəwləpa kə təy narə tidi nəkə e gəwləpa kə təy narə tidi aw an pey an usə məsə gawni mabu yaru mabu kinu bəkə wakati ən parə i wawəwan peyni gam nəkə i bə likə ni daŋsə a resənə udi ani.